कुता आमतौर पर बिरूलों से बडा हूंदा। बिरलों की पूंछ लंबी और पतली हूंदी जबकि कुतों पूछ अलग अलग आकार हूंदा। बिरूलों कंदूड तेज और त्रिकोण मा हूंदा वखि कुतों कदूड कई प्रकार हूंदा। बिरला अकेला रैण पंसद करदन ऊ और जानवरों दगड बहुत कम रैंदन। जबकि कुता सामाजिक हूंदन ऊ अन्य जानवरों दगड समय बिताण पंसद करदन